Nkaza ho ha kyaro kya Kampala, naazaho ha kyaro kya Kabale, naazaho ha kyaro kya Kasese na Kisoro. Naazaho ha kyaro kya Gulu.